Raha tsy maintsy mandingana sakafo indray mandeha aho ao anatin'ny herin-taona de ny sakafo hariva no dinganiko satria rehefa hariva tsy tsy handeha hivoaka ny trano tsony ianao fa andeha hatory noho izany tsy de mila hery be entinao ande hiatrika ilay tontolo alina.